Digai digai kamninii waii fundio gappa diga shi gudai kam nin wa fundo wa bikki kamnin shangar fudon wai waii washina minama <hesitation> kamnin shin lakiɗi kamnin ii ii la digga shin lakkidiu kamnin. Ii shina wanmi kam nin ɗiga shinaii gellen pette kam nin diga shina ii shinna wa soya massa kamaiii soya. Kama soya kunbam ka duai kamnin diga minjire mamnin kamnin wa affo kumbam kamnin wa affo massa kamnin wa shuro iiii kamnin wa shuro kosai kamnin wa shuro ii alalai kamnin wa ii wa shuro ishi kamnin wa shuro ii kamnin wa shuro loo kamnin wa iii kamnin wa fundoii fundoi wu loo kamnin wa fundo looa soojo kamnin wu fundo wu mina.